Azafady fa tegna sy fanahiniako tara takeo fa am'magnaraka tsy ataoko kôza fa ao fa vatra zaho miala farany am-piasana akato de zaho aby si magnano asa tokony ataondreo. Fafako aby si bureau-ndrio de amandraina am'zay andre de zah magnatonga aloha voalohany akato de za magnadio bureau-ndrio de tondrako goûter andrio de tondrako mofo andrio am'zainy koa mba fialan-tsiniko tamin'ny fahatarako. Fa tegna mifona!